Ah! Laha ohatry hoe zaho tavela egny zay miaraky am'le vaisseau spatialiko de fa eny aho miamby e, zay fotoa mahalany an'ny rano ndraiky sakafo regny ndraiky hoe zay io manko tsy maintsy misy signaly afaky alefa avao ambony tany aty de alefako ezahiko alefa avao le signaly de <hesitation> <noise> tsy maintsy misy olo avy egny, misy ekipa <hesitation> m-sauver anakay.